N kan twang dutswang n twang an kyang a n twang ni har su nat agbadang makaranta nu nkpa yin yet myamm kasa myamm, kara nkpa yet, a twang nkyang a naat an bvwot u na̱bvwa ba̱gungang u ka̱sa ka ni, uyemi n tat a̱ssu n tyyi du̱dang ka̱ccet, ku̱ kyang n shyi ncat nkpa yet a drok nyaai ka̱rak ka̱yaan nat ka̱yaan, u drok nyai ka̱rak ka̱yaan u nat ka̱yaan u̱ cyang nkyang a̱ naat n bvwot i u cyang nkyang a ba̱nyeyyu ba yya ni, u̱ cyang yya ji ka̱bvwa ka kau dyyi ni u cyang yya ji ka̱nkrang ka ka ndyyi ni, ko ka byyi, ko na byyi na̱yit na̱kon, anzan a̱kpak nkyang, a̱yemi a na nkkwat hankali nzuka, rot a nu nzuk n cat cong u̱ na̱bvwa ba̱gungang a̱kpak ka̱ram ka̱yat du̱twang tio ntwang i n dyyi u̱ bvwong na̱bvwak na a̱ bvwon <hesitation> na bvwon ba̱gungang, kyang a shyi ki ni nu shyi ka̱rak ka̱yaan ba, kyang a bvo man shyi kayemi ni nu shyi ki ba, rot ami nzuk ncat cong nabvwa bagungang, nabvwa an shyi bagungang u kasa ka n cat se u na nat ni. N nun hywa u n <hesitation> cat kabyen kani n wui cat kayani ba, sarai nabyen na kayat dutwang ka n twang ni n dyyi n bvwong di na byyi nkyang bagungang a zu drok u myamm ni, ryok n wrak masali, ku a rm ryyat baryyat kabyen china, n drok n hywa n cat n nat u̱ ka̱nbyen, nzan a̱ yet dalili ji n nu wrak ni, nkpa yet, nbvwo a̱gbodang ntsok u a̱ krwak konzan ntsok u ka̱sa ka̱ni a shyi u̱ ka̱byen a̱ya, ndrok n bvo man hywa ncat nnat u̱ ka̱byen tanzaniya u ka̱byen africa, tanzania nu̱ a̱ byyi a̱gbodang ntsok u̱ sarai sarai, ndrok nbvo man hywa, n cat nat u̱ ka̱byen ka ban yei south africa ni, south africa a bvo ma̱n byyi tsok ji ba nyei drakensburg ni, na ni nkyang n shyi bagungang, n drok u bvo man hywa n cat nat u ka̱byen india, anzam an byyi u nun cat nat kayemi, ka n cat nat n dyyi nkyang a <hesitation> yya ji banyet aya ba nswat swat nba na ni n dyyi n bvwo di banyet ba a shyi u̱ ka̱byen india ni sakat nba na bvwon bu yya ji ba̱nyet yya ji ba̱nyet ba ba̱n swat u̱ na̱bvwa na̱yan ni. Ba bygi tada nba ji, tada nba ji u̱bva ma̱n bvwo, nkyong a ba yya nyyi na ba yin yya nnyai ni, bu̱ nyyi na ba yin yya nnyai ni, bu̱ nkyang a bayya ka̱pffun ni bvwon bu̱ nkyang a naat an bvwot u̱ na̱bvwa ba̱gungang i ko u̱ ka̱byen njit ka ki ka̱pffun a̱bvwo ka nat u̱ kpat u̱ shyi ka̱jju abvwo nkyang a naat u̱ bvwot u kpat a ni u ka̱byen a̱kpat ni a bvwon bu̱ nkyang a naat a̱n bvwot ka̱jju ni, ku̱ a nat drok nyaai ka̱jju u nat di a̱ ccu na̱bva a̱ nu ryyi nkyang a naat a̱n bvwot di a̱ccu na̱bvwu ni a bvwon bu̱ nkyang a shyi ki ni, ko drok u̱ bvo ma̱n tyyi a̱zagbang a̱wwang a̱shok a bvo man dyyi anba nu a bvwon, ka nat di a̱na npffa a ryyi a̱mba nu a̱ bvwon konzan ba̱nyet a̱ byyi nkyang a bvwon ba̱gungang antada nbaji ni rot a̱ nui cat nzukku su bu yet shya, ncat n nwwai konzan ka̱byen u̱ ka̱sa ka ni, ngan dyyi nkyang a naat a̱n bvwotdi, ngan nyamm nkyang a naat nbvwot ni gan shya n bvwo kyang a nshyi ki ni ba̱ kyang a n shyi ka̱ya ni ni, u na̱bvwa na̱yaan kuma ku a̱ rat a̱ nu zyyi nkyang a a shyi ka̱nyen ni a na bvwon bu nkyang a shyi ka̱byen u na̱bnvwa na̱yaan ni, ku a cyang u na̱bvwa na̱yaan a nu ryyi ka̱byen ba n shai azurfa a shal nkyang nzaan ba̱gungang. Na bvwon ba nkyang a nu shyi una̱bvwa na̱yaan ni, ku a nat a̱za̱gbang ka̱tak u ka̱byen njit ka nijeriya, ka nat a̱za̱gbang ka̱tak, a nu ryyi, di ba ma̱n byyi du̱hyyu, ha byyi du̱hyyu a̱ byyi, ka̱yemi ba̱n shai krum ba̱gmgang nyyi ji ba, ka̱bnyen kanizun, kan yya pfong ni, ba yyi du̱hyyu byyi krum ba̱gungang, ka a bu hywok u nat u na̱nbvwa na̱yaan, anu ryyi ba ma̱n byyi kpang ji ba kwang a̱n yya sumunti ni, nkyang a bvwon ba̱gumgang nyyai ka̱rak ka̱yring bu nat ka̱yaan, rot a̱mi, cat nzuk ku bnu bu̱ yet shya n nwwai u̱ na̱byen ka̱sa nani ba̱gungang, n nwwai konzan ka̱byen, ka cyang <hesitation> ka̱byen ka̱yring kan bvo ma̱n <hesitation> a shyi ndyya nzuk ba̱gungangni nka a̱ yet ka̱byen israila, zu ba ryyi ka̱rak ka a̱gwam nyit yesu kristi ba yin n ku̱ byin ni, n dyyi kyang a na̱ yin yyani n dyyi yya ji, takai ba̱nyet da na yin swat ka̱yat nba ni, dyyi nkyang a naat an bvwot ni ku gan n gun bvwo tssup bvwo aa, u tsuup a n tsuup ka̱za ka ni ni nkyang nzaan n shyi n twang kpa ka̱za na ma n drok n hywa, lalai wai di yya ji na̱n na̱n dyyi ni ba, ma ku a nat ka̱yemi, a nu ryyi nkyang nzaan zu n wrak ka̱ryong ko ka̱pffun nkyang nzaan a̱n shyi ka̱yeni nyyi na ku a nat a̱ nu ryyi na yin shyi nyaai a̱ndoson ka̱ram ka ba̱tyyi a̱kop njit ba ba yin shyi. Da ni di ba̱nyet a̱gwam dauda, ba̱ nyet <hesitation> ibrahim, nkyang nzaan a̱n shyi ba yin yya ka̱pffun ba hywa na ni n shyi, za twang ka̱yat kpa ka u̱ hok yan ji ka̱za ka yin, ka yi ka yin san nuhu a̱ ku kai a̱ wwon ka̱ram ka ka yin hywat ka̱sa ka ni, to zu hwok di <hesitation> jirgi na nuhu bi hyali nu ba̱ yin nwwa an shot a̱gbadya a̱yya ni, zu horok du har ka̱pffun ku ru shyi nta̱zwa ntsok a̱rarat, ba̱nyet ba kan nat u ka̱byen, a̱zuzrak ka̱byen ka ni, <hesitation> a brak a bu̱ za tyyeli ba̱y anyet a hywa ba ka̱n so rryi jirgi a̱ya ku shyi ntazwa ntsok a̱ra̱rat ji to nkyang a̱ya a̱ yet nkyang an kwak ryya ni n. <hesitation> N hywa ku n shya nat a nat ntukai na̱buwa a̱ ya n ga ma̱n su ryyi n hwok n man bvwo yya ji ba̱yanyet ba ka̱n n dyyi a̱ bvwo ni, a̱mi u na̱b yen ba̱gungang, ba̱yaan a̱n shyi a yya nkyang <hesitation> akwai nkyang a zuka̱n pfwong ba̱gungang u na̱byen ba̱gungang i, cat nzuk su bu̱ yet shya u̱ mang cong u̱ nat u na̱byen a̱ya n su ryyi nkyang a ba̱yanyet ba̱ ka̱n dyyi n man myamm nkyang a ba̱yanyet ba ka̱n myamm i n dyyi nbvwo kyang ani nka̱n twong <hesitation> a kpa̱ na ni, kyang a ni n twang u̱ myamm nzuk a ni kum dyyi a̱mi, kun twang u̱ twang n syak ama kun yet karyong o, nan shyi da ni di ban za tyyei u nyamm njit da ni kyang a nsubu cat ni ukuyemi.